Chausde-pied moa zany tsy de hita fampiasantsika aty matetiky satsia ohatsy zao hoe presque ivelany any mampiasa azy, ataontsika hoe tery zany hampidiranao tombonao agnaty kiraro de sahalan'ny hoe igny zany mankalalaky an'igny, atsofoka afara ato de igny zany mampalalaky an'igny kiraro iny mba hahatafiditsy ny tombokanao mba tsy hahasarotsy azy zany. <noise> Presque moa zany olo bebe tomboky sahirahira amin'iregny tsy maintsy milamila an'iregny zany.